Gny fagnabi- gny fagnabeaza zao ilay agnatiny fiaraha-monina satria gny fagnabeaza laha zaza ro tsy beazy na gny vahoaky ao ro tsy misy hoe fagnabeaza azy, mandeha samby manao gny saim-pantany de lasa mifamono, lasa mifanaontao fahatany, fa laha maharaky gny fagnabeaza azy zô gny tsiraikiraiky de karazany hoe misy lalà mifehy azy avao.